<hesitation> Karazagna lasia misy karazany aroa lasia: misy lasia maventy, misy lasia <hesitation> madiniky; le maventy zao matetiky ampiasaigna amin- anapaka kakazo fao le maventy le madiniky matetiky vy.